﻿Akkan ɗeji fuk kum tomonim <noise> kar dimo washina kan dim wa ku pira kan shee go yey kan di yun jugula kan di malli ye akan teshoo fukrom kar kwaɗo kum tomon ti kupira teshee fuk kum tomon muro.kama murgego ɓaji kum tomon fuɗo ɓalala ƙwaɗigero